Faadaare laamu anndaande kinnde to lesdi Etopiya, nde ɗum wi’ata “kingdom of Agson” nde waŋngi nde boo cemmbiɗi hitaande duuɓi teemeerde eedi.